If you come uptown community to check for me if una know my name just you can you can describe me by my hair I get <hesitation> dread on my hay and also I slim i’m slim in ley body come uptown community just say oh I looking for one slim boy with dread very slim dry leh just say dry and then you will get you will you will you will you will find me because I popular in ley community more people know me so a will na take you long for you to see me.